Emi waɗa kuugal gomnati, mi laatake mi nanataa belɗum kuugal ngal, gam ngal wona challenging, ngal wattaa challenginge goɗɗo. Ngal saɗa koo seɗɗa, kuugal ngal ngal koyngal, ngal walaa torra.